Namen tuyivii nonduan niendion naka yiye'e nijui niñeno jan koja'a, inaka ihó nano chiyee, uu uu notojan noka nunaí indio naka yiyee, ujun ndavii nike kedió ñie xhi nana nakuña chidió, ya'á taviyee kuu mena me'en yun kodoño'o ohá.